Ndule nakia ndozeishi kwasababu le mungu kuta libanga mndu katia na kakulafo kwa hio ika nchi hoya kwa kuwa na jijile ni haki yavo kishelia la kimsingi tena ulindwe kwasababu ni haki yafo kwakulia paspoti shambwera paspote iyo mambo ya serikali pangia paspote kwasabu wena kishiinda nshia okavo kwa riavuma nchwane nchwavo choweiki